Na kundu kusuma manu kusuma kaku fulahia sana lakunda fuma ampiti ahh, ekazia bwana mifugo mala na somela ilali vivyo tapati la fasi akwi iomba